Ak an itoo lilla sagale ta matunda proteini sun borbade minit orreday, ama hi ored, mal an oredet karibum worat orede laf cholle kila mal boken roob, sagale sun mal an oredet olkaede duum mal bonanen sunuman nyaaday, lilla sagalean nyaad malsun ma anin worat ored gudisse ufira oray.